Chini sak no kwrak tei kaham khe tonina hinkhe himna tei khachikna bo nango. Himma khe bwsak no asuk kwrak khaiya phiaba kwbangma himkhe chini saak no tongthokma ruui mano. Himui siming bo bwsak no kwrak khai mano phiaba kwbangma jota nango. Khachik khe chini sak no doti doti khe kwarak khai o phiaba chini bekereng yakung bwsak sakrubnai phia puila puila o abo sijakya. Paithak go chwng sai mano je himmani tei khachikmani kaham bo tongo tei hamya bo tongo tei aboni bagwui no kisa himdi tai kisa khachidi atwui hinna nango.